معمولاً هغه خواړه څې ویټامین اې لري لکه اُ، ګازرې او شیدې هغوی کیدلی سي چې په لید او یا هم د سترګو په سالم ساتلو کې ډير مهم رول ولري.